शराफ़त शब्दों मनानू हुजुई ख्याल बचाया तो कि ए मी हतांग ईमानदारी, सत्यनिष्ठा पूरा कमांग लांज्या तू। आई होदो दोखाधड़ी मलांज्या तू। जब मी शराफ़तास निज्या तो आइदाय मी तांग प्रति ले हुडू मुनोआ कबीले बुरा ख्याल मां बचया। आई होडोगाओ तांग प्रति ले होदो ध्यालू निज्या, शानुभूति ले निज्या। आई हाते तांग ले दुखानू, कोषणगो खीम मां सकेचया। ए नीतिक्तौ दृष्टि खीमा ता केशंग होदो आनू ए आदर्शो तांग सिद्धांतों आई मुल्यों जुड़ा हुआ मी निज्या। आई हतांग आनू आदर्शो तांग खिलाफ चाची कमांग मां लांज्या, हतांग आइदे मी तांग तकलीफ मां पहुँच्याज्या।